Ave, pos cá pressona es única i tien las sus propias esperiencias, pensaerus i emocionis. El comprendel otra pressona quieri d'empatía, atendimientu i eshuerçu i essu no tola genti semus escapás o queremus. Porque essa es otra. Si la pressona no quieri cuentas ni quieri que la conoçan pos güena gana. Enque yo me quiti de perjuízius i abra la menti pos es cosa delas dos pressonas que se quierin comprendel.